Ny fomba fiasan' ny fandrehetana jiro ndraika de mamono, mamono izy a rehefa, rehefa pihana amin'ny famonoana agnazy. Dia rehefa ndraika ampirehetina ndraika izy dia mamelona amin'ny fandrehetana anazy. Dia izay no fomba fiasan'ny fandrehetana jiro.